ⵢⴻⵀ ⵡⴰⵍⴰⴽ ⵜⴰⵜⵡⴰⵙⴰ ⴰⵙⵙⴰⵉⵏⴰ ⴰⴳⵡ ⵏⵉⵏ ⴻ ⴽⴰⵔⴰⵡ ⵢⴻⵙ ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵜ ⴷⵉⵉⴷⴰ ⴳⵔⴻⵡ ⵙⴰⴳⴰⵏⴻ ⴰⵣⵎⴰⵔⴻⴽ ⵙⵉⴳⵏⵉⵏⴰ ⵎⵉⵙ ⵙⴰⴼⵉⵏⴰ ⴰⵜⵜⴻⴳ ⴽⴰ ⵎⴻ ⴰⵇⵇⵉⵎⴰⵙⴰ ⵜⴻⵔⴰⵏ ⵎⵉⵇ <noise> ⵉⵇⵎⴰⵢⴻⵏ ⵉⵇⵎⴰⵢⴻⵏ ⴰⵜⵙⴻⵉ ⵜⵉⵜⵉⴳⴰⵎⵏⴰⵢⴻⵎ.